אָנָא קִנְפַצֵל נַחְתַּפְּצ בַּאִסְמִי הָאוּל דִיַּלִי הַחַאלִי, עַלַאש? חִית הַאִסְמִי דִיַּלִי גּ'וּזְء מִנִי קִימְתַל הֻוִיַּה דִיַּלִי וְתַארִיחִי וְמֻרְתַבְּט עַל הַנַּאס לִי קִנְבְגִיהוּם, קִבַּרְת בִּיה וְעַנְדוּ בְלַאסְתוּ פִי לְבִּי וּפִי לְבּוּב עַאִילְתִי וְאַצְדִיקָאִי, תַּגְ'יִיר הַאִסְמ קִיְחַסִּסְנִי כִּיפַאש גַּאדִי נִבְדָּא מִן גְּדִיד וְנִמְסַח גּ'וּזְء מִן הַמַּאֻדִי דִיַּלִי, וְקִנְשּוּף הֻוִיְּתִי כַּמָּה בַּאִסְמִי לִי עַנְדִי דַאבָּא.